<noise> Nde ɓe njahi ɓe njahi seeɓe dulli to ɓe paata ndemboo ɓe ƴamani wuro laamiiɗo ɗum yaari ɓe wuro laamiiɗo nde ɓe njahi ɓe tawi laamiiɗo ɓe mbi laamiiɗo taa holli min ɗatal hootugo wuro amin min kokkete fuu ko njiɗa, to ceede, to risku.